दुनियामे बहुत प्रकार के कारबा सास्ता छे लेकर महंगा तक उसवमे मुख्य भागवा ओकर इन्जीन रहईए चक्का के बाद स्टेरिङ सव इसव नरही त गाडी चलायल। मुस्कील हो वेला यि सब रहला के कारण गाडी होयल बा गाडी एक ठाउँ से दूसरा ठाउँ मे आदमी सबके एक ठाउँ से दूसरा ठाउँ में जायला बहुत कम समय लागेला उहे से एकरा एक सकुपयोगके रुप मे लेबेला ।